Mi scusassi, capisciu ca ci sunnu li frutti di mari, però chisti stannu a mari e nun si cultivanu ‘n campagna. Iu avìa addumannatu na suppa di virdura, no di pisci. Facemu accussì, si’ mi la passa a lu stessu prezzu, mi manciu chiddu chi mi purtò. Masinnò, nun si siddiassi, mi purtassi na bedda suppa di virdura comu avìa ordinatu. Sunnu cosi chi capitanu, nun si preoccupassi.